Lesdi keñña fu ɗoon mari fijirle ɗe finatawaaji maɓɓe feere feere, arande ɓe ɗoon mari fijo bana e murata maa sey, ɗoo kam fijo heewuki duuɓi, ɓaawo ɗon he ɓe ɗoon mari fijo lek tukaana, ɗoo kam ɓe pijay ngam maruki lekji feere feere to lesdi ndi.